මා සතුව සපත්තු යුගල් නම් <hesitation> බොහොමයක් තියෙනවා. ඒ එක එක පාටින් <hesitation> ඒ වගේම විවිධ උත්සව වලට ගැළපෙන විදිහට මම මිලදී ගත්ත සපත්තු. ඒ අතරේ <hesitation> මට තෑගි ලැබිච්ච සපත්තුත් තියෙනවා. <noise> ඉතිං <hesitation> මම <hesitation> සාමාන්‍යයෙන් එළියට යනකොට <hesitation> පළඳින <hesitation> සපත්තු නම් <hesitation> ඒවා සෙරෙප්පු ආකාරයට තියෙන <hesitation> වැඩිය අඩිය උස නැති <hesitation> සපත්තු තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. <hesitation> ඒවා දුඹුරු පාටින් තියෙනවා. කළු පාටින් තියෙනවා. ඒ වගේම නිල් පාටින් තියෙනවා. නමුත් මම <hesitation> විශේෂ <hesitation> ස්ථානවලට යනවා නම් <hesitation> ඒ කියන්නේ පල්ලියට <hesitation> විවාහ උත්සවයකට <hesitation> උපන්දින සාදයකට <hesitation> එහෙමත් නැත්නම් <hesitation> අවමංගල්‍යකට ඒ වගේ තැන්වලට යනකොට මම පළදින වෙනම විදියෙ සපත්තු තියෙනවා. ඒවා සාමාන්‍යයෙන් අඩි උස වෙන්නත් පුළුවන්. අඩිය පොඩ්ඩක් අඩු ඒවා වෙන්නත් පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම <hesitation> විශේෂ ප්‍රිය සම්භාෂණවලට යනවා නම් <hesitation> මම <hesitation> ඒ ඇඳුමේ වර්ණයට ගැළපෙන විදියට <hesitation> පළඳින සපත්තු තමයි තියෙන්නෙ. ඉතින් මං හිතනවා ඒකෙන් මගේ පෙනුම <hesitation> තව ලස්සනට වැඩිවෙලා පේනවා කියලා.